Yo bane lome réti sini yoni dama di bane kama kilé iwa yingui, ki ka djike nani, régui di yoni dama di bane kama iwa yike nani, kilé iwa yike nani a djéne gnodiouma, bari yoni foulima mo koume ni dode foulima, mola bourou fo djéna afé kotou fou kousoune, afé kotou touma déne ifou djiko djikélé fo do ma kari léfé mo kousouma, wala wi sousoune- wi sousoune mola yiki ki ithiakame béne dékdi nro ro souwénone moumou yoma, idiakame béna idi kari lé nro same lasi, ifé yi foulima di mo léni di ma léni itou moumou béna bélé la kousou fo ni lasi doké bima- doké bima- doké bima- doké bima isa diongou wo wima doron, isa diongou wo wima samone nosa djikéne no goma no gnéné, mo léni wo, ma léni wo mola ka koune djéne koune. Yo di bane dou mola yike foulima di dode na idongtou titane, ikané dongou yike nani titane idongtou fé, idongtou dongtou fé yongou wame sousoune mosa yike foulima sa diti dode na bane mo régui roume nirema dika koumoma mo djike dode na sa roume niroma difou koumoma. Ghouta foulima lé iyi, ido ya doun kila founoume ado ha baba, ni yané miné dongtou di fodo ya léni djéna yalé fé ka kousouma miné do bourou aroumoume niroma, miné dongtou di fodo, ghouta mosa djike koumoma ignome gni mounou gnimoune, ignome gnity moune gnitimoune parce que bane dama mo foulima ma dongtou ma kotou sana, ma kotou fou djikéma mo fiyé gnome ni di foudo, mo fiyé gnome ni di fodo hanni dimo kaye moka yéne fa fo mo fiyé maghé mola di foni koto titane asame titane koto titane nro yike nani titane, koto titane, koto titane nansi ka di hi léni parce que bane ghounné fé kérima adou yoni dou ghounou fiyo, ghounou fiyo wati dé fo yoni kama ki idini ni hanni djakame béna mo nigui kama fé yike wama imoumou ni béna, mo sasone ghounné fou moumane béna kina an binri, mo nigui iwa maré, mo kama foule kama mofiyé maré, sanoma doron, ignaname nro kodou roune rodotoune iya mo nigui fé kake tiri di sana, sasone ma doron, isanone karama doron bari bane doun ghounou fiyo, bane doun ki déma djike kodouma, foutou mayilma niguima fa sana lé kaye, ni niguima léni aboure kousouma na awa léni afé boure fo, akané la férine ri foni horéma bane bangama foure nini. Asa dongoutou, asa lasi niroma ila téke ni foulima wala diti akama dongouto ika kanré yéma a lé, kanrani pourou ki pourou djéni wana o diti foule kama aboure ado ma, ma kagne moka nigui yoma ila téke moni mo kanré djéni wana bari yoni doun ghounou fiyo déne diongou sousoune doron, rike sousoune doron nimo lo, yoni mama iwa ktou dika kanré yéwo yé, kasiloré roundoutoou nane, bali, basiyé iroutouni, ghounou wo kotou ghoune, ghounou wo kotou ghoune bari ba yoni mo lo ka djéna hanni routouma <hesitation> kasiloré sousoune di bali sousoune di basiyé sousoune di diongou sousoune, di yongou sousoune roumou, idimo athia lo, bari bane ghounou fiyo, bane ghounou tibate tou lé mola lasi dé ghounou tibate tou lé mola lasi, dé wourou bé kousouma yongouni ni béne, ghounou tibate toudou lo kama mo wana mo nigui kama fiyé rotou yerma kama ala gnini ni, ni mo sasi kama fé gnome gni hanni déne dékdi mo kousouno ma ibouroume, dékdi kousounoma ibouroune tibate tou loka mé wana boughoune doun momo dongtou dimo kousouma, boughoune momo dongtou dimo kousouma foni di nini, foni bode ni di sousoune wa, bari koulama ghounou fiyo, koulama ghounou fiyo dé, ghounné bigué koulama dambou koula kama di bane dama iwa yike nani. Bane dama koune nérini, bari yoni kama ghounou fiyo irégui boumo sana ma kotini ni, ma kotou fou djikéma, ma kotou nitimo di fodo wiwo wi mo fé an probléma lé, wiwowi mofé an probléma lé, mo léni foune mofé régui foune, nimo foune mo fe gnome foure mo sasi fougane <hesitation> komo yike, komo yike yoni djéna bari bane djéni dé fénan dé fini idi djéne midan mo yéye idi waye ghounou roumtatina ni, ghounou roumtou yalé bigué parce que wo domatome souma lé yike lani ioure di sigoma, wo domatone souma lé yike lani parce que boughoune sigone kama lé inbourougo dé fénan diani ikan nansi ka tibé gnodiou ghoune inigui sogone kara malé parce que sigoma lé bourougo wa. Kounou djéne sigoune fo roumtouma go tékine bari bane ghounné bigué bane gnodiou djéna roumtouma tékine, djéna rike ma witine, idé fénan ni riki finan diani ilo di sane défoune, sano thine, rare doron boughoune mo yéye adé koune, adé kounane, bane djéni bane kama go douboune dé. Idé douboune, idé gnama douboune, sansimalé, yalé bigué idi fone di fone criolema id " woudjou kou woudjou" ifone di fone ghounné bigué bane yéne <hesitation> yéni déma idouboune idé wou douboune, idé fénan sortimalé.